Kanen te kajin nen nen kuru e goan, u koukou na a ien, <hesitation> u supira na u sirok tara a ien. E ru a min kanen te mangil kuru e goan ien han a toai tagoan. <hesitation> Te mei kuru ua no tu koukou, lia tuan nen gua turu tapiok. Tapiok eiau te mangil se goan. Kava hamua, tapiok lia ku mei taka mamangil miu tapiok. Kova te <hesitation> mei kuru ua nu tu ta tu koukou, elia nen hamas a gua turu koukou. Te mei ua no ta-ta habinij, hare nu, a ien, elia nen e gu <hesitation> nen e gua mij kuban. Sol u kuban e hare ne mei ta kotkoot ui tagoan, lia sirok ku se gu supira taru kuban. Iau a mij kanen te mangil kuru re goan i iowan tara han a toai tagoan.